Lafa hamorona toe-bola ho an'ny mariazy zany, da mila farity mazava soa ny tôtaly sy ny resty ny fandania rehetra, anatin'izay ny toerana, ny mpanamasy da ny haingo. Lafa vita zay da ampifidiana ny tetik-bola ho an'ny tsirairay ary arahy ny fandania ao amin'ny fetranapetraky.